Han deyo xa'a ni xadi inina muina ní, xadi ininá <hesitation> xaku iin deyó'o, deyú nruxhi nruxhi no xa'á, nidake un ñadiiná xhin ti ajo, tinankin, un nidakeña ha iin tangui aciti, xhin iin nrute ya'á xa ni kidangua na té xhin yunii, ni xana miná ni xadi ininá xhin iin ndingui, dingui xani ta keña noa aciti xhon ni xadi ina nguiná salé.